أعتقد إنه في المكان اللي أعيش فيه يعني حوالي الثمن إلى عشر نوافذ، يعني هالنوافذ يعني تسمح بدخول الضوء حج الشمس، ظوء طبيعي، وتجعل المكان يعني أكثر إتساع، فكل نافذة لها دورها يعني في التهوية حج المكان وإظافة جو مريح، فإذا كنت يعني تسأل عن عدد النوافذ في بيتكم <hesitation> فكم عددها عندكم? <noise>